naam ill daab boraan nam gurdabuu laf hindagahindagartaa malsun amo naam ill daab woam endeleet naaf himbeduu hindagartuu hataa hoo atinenn nadeen fetee indagartuu abasuun ayoo tee hindagartuu amo guraan malat laf dageet laff dadagart shida yyte hinkabduu.